wonduraa woanaan itoo malaanin koobaan nekenoo feed, hintaa hindikaa kobaan kaan duub sooksii dikaa, malaan issan kulkuleteen soksii nekedaa kobaan hargufee, hoo woyuu kass hinjir nekedee haadh ithidadiee, nekedee malsuun garaan feduun ijemaa malsuun.